صراحةً ده سؤال يعني -م-مثير للاهتمام ، السعادة عند الأطفال بتعتمد برأيي على عدة عوامل منها الظروف الاجتماعية ،والاقتصادية ، منها العلاقات الأسرية ،-وال-والتنشئة <hesitation> مساحة اللعب والترفيه في حياته <hesitation> ومسألة الوعي النفسي <hesitation> لدى الطفل وطبعا عندها تأثيراتها المستقبلية.